Toetra tsy manam-paharoa agnanan'ny sôkatra zao e, <hesitation> sôkatra zao anisan'ny biby zay tegna ela velogno ambony tany <hesitation> de sôkatra <hesitation> tonga de afaka <hesitation> miaigny elabe na de tsy misy rivotra aza.